Ty biby fiompina anamiko zane, eo amy teo amy andro niaina ko eo amy roapoly eo. Satria nanany omby raho efatsy, mana aosy raho enine, nanane vao aondre raho telo, nan-niompy voritsiloza raho dimy, nony niteza akoho raho valo